אקטאר אללה’ד’מات אלי חסית פיהא פ חיאתי בלכוואה ו ופ’אג’ח’ת אלח’וף דיאלי, היא ואחד אלמרא כנת ג’אדי ב אלבאטו ווסט אלבהר, נדי ללמרסא ו טאח ליא אומבאן, ו כנת בין אלח’ודוד דיאל אלמגרב ו אלג’זאיר, ו ח’אולת נקלמי ראסי ו מא נתווטרש בזאף, ו נעסת תמא חתה ג’או אלנאס אלי קדרו יג’רוני ב’ד’יאתם.